विमानकि बारेमे सोचतपेति मोके यात्राकि स्वतन्त्रता, नया स्थानमे जानके ताहिँ रोमञ्चकता और विश्वभरिके विविध संस्कृति और जीवनशैलीन्कि अनुभव करनिया चाहनन्कि बारेमे सम्झना आत हए । विमान हमर यात्रा और परिवहनके गजब सरल और सुलभ बनाएदई हए ।